हव हमन जैसा ओहोमन सब समझथे। ओमनो के अंदर भावना होथे। ओहो मन इंसान मन जैसा सब समझथे। गुस्सा सुख व दुःख ओमनो अंदर होथे।